<noise> naꞌ xlaꞌndná iseꞌdná ix̱uxkwaꞌná ngid naranj lo yu or xgu minn kwend loná xneꞌ minn xneꞌ nix ngid naranj nana gunu xlaꞌndná gaknanná gan bepa kwaꞌn xiu lo knu dzekna iseꞌdná ix̱uxkwaꞌnu par gownu.